A- <hesitation> nisy olo leroa nahita hitanao fomba icontactena amin'ny olo amin'ny ei planety hafa any, bakeo kaofa mikorana zany reo lasa <hesitation> hafahafa tam'voalohany e lasa tsisy mandeha amin'ny plasiny mihitsy zaka resahandreo kabarindreo zany. Fa bôkeo ndraiky milamina foana taty afara satria lasa zatra olo io bôkeo.